लाल रंग बहुते रंग में एक रंग में से एको। रंग होखे एकरा खतरनाक रंग माने जाए। छीये खतरा होय छे त लाल रंग के यूज करे। छीये एकरा से ई पता चलतय की कोनो में। कुछ दिक्कत हे त लाल रंग के यूज करतय। लाल रंग से सावधानी बरते छीये।